E ambulanse servan pe portâ i maròtti, ò quelli che se sentan mâ, portâli velocemente à l'uspiâ. Gh'é de röbe che te peuan vegnî, comme un infarto, che se no ti ê piggi subito, ti meui, se ti ê piggi, de vòtte ti te sarvi.